Wang nwe ena eneb ere se igobo eto ogbo yida, ife ma eto ogbo ayoro ga ye odo eto ogbo nwe bi da eto ni ne ekana esom, eto ogba bida ekana ekana ekana asom ga obok ye ma nam ngomo ma jen nyen agobo eto ogbo ayo aboni agobo eto ogbo yida me eto ogbo ayono egogobo eneb ebene ga odo ma we uso agore jiniong ekane moni egbe ura ga egoy-re-abakpa gu eto ogbo ine jinang iri idot gbahagbaha ekpi mo ye odo ese eda ntu ye asi egono ere one gwa-e-nwe uda je eba nang uma unung ure but egbe orok edop efa mo, ugoba emen eto ogbo-e- udoro guea-je ure oven nule emo are je ara sang ula girige ja adamo yangnwe azine gobo ise anung afemo ma emo abi gang nwe emo agbe oven nwe enung eyen ma ese anwe uto am eda wa ne gwa-e utongo girige ye egono ere dọngo egwu ema etu ugɨ̃ma girige uju uye gbahagbaha nwe ufa-a ise enobo ye ufemo udɨ̃me ufe aje ena we onimom nwe eto-e ema ekpuk yida eto ogbo garigari ere akakana, ekanami ekana ma ule uso agoro we ugomo ogban okata ga egbe noro ine goi eko mi ipa eko ga egbe eto ere ma ga eko mi ipa eko ga egbe eko ere ma abe ake woro ibomi ene ga ipe eko eko ekpen etu yida ito ye ise ito ye ise use ni uwoboni uwa amegen uwa etu agagara ubi ni aga etu agagara ogono uzod odog inna ye eye nne je wa uzod anom igem abuo emo aye moni gulap agome avɨ̃ra odum abu emo egbe emo abi ja ga odum abu emo. Omo are no wa guuenge ogwogume aye ure gwange ogwojure asi eno are uueri no wa gwange oguojue asi enuo aure lore. aye use, abakpa and eto ogb nue ewo aboni ato bange abakpa ba ase gange nuee, ma ba ase ga idong afene emo aboni abakapa akung bong be ase ga eto ogbo abakpa afene ne aye ufane je afa amo, se emo asu udono abakpa ma emmo eto ogbo nue ugobu ekana mo uda ni ebakpa udono udoro udoro. Udoro uta ma emo ama ekara asa ue oguo pure ekana moui ga ntak ugo bo eto ogbe nwe wa nye ekanna mo uboni ufene eltba ayoro ufu ukwu utu-e-e, Ojbom okata ua gwang ogwogume so, eneb ye osom ugobo eto yida uke ma yeeange.